אלח'יואן אללי קנהב בזאף הוא אלקט, חוסוסן עלאכטר אלדהוא דיאלו ו אלטריקה אללי קיתסראף ביה מע כחאל לה הוא סיד מוחטרם, קיבאן בארד ולקין פי אלח'קיקה הוא רקיק, ו קיהס ביך מין קטכון חאזין, קנרתאה מין קנקון מעאה, ו חתא אלסוט דיאלו מין קידיר רררר קיעטיני אחשאס בלא רחה, ו זיד עלא האד השי מא קיתלבש בזאף כחאל אלכלב ולקין קיעט'י אלחב בלא ש'רוט.